Owie menawefuo mwnaladina agevsasimia amiso namama yemenimeu nayami ghon-ghon <hesitation> megayiwemi ebayowega <hesitation> oyio hnrula megagive naukerule onioma mayimi ghon-ghon oro anoyowohn ruleni eminamamayimi ghon-ghon but aramiwega mevaya agadumebo dihie meveye sabogae onahami oga but <hesitation> eqani diyeda meniya ovohnulani omama oyemi mikupami wa oke <hesitation> lshwina mikavnipa avahiyolega hiyo-hira avadiba ibuma vaghon-ghon eni ghon-ghon ni orni mamano avior vehaorkure niyana ovaniria ga eqhon-ghon ekn ayiyear onipa oajusti iyemivo nida van imeyena onoga egho-ghon anorwa egho-ghon oagihie <hesitation> egawota- ara mewove hiu hira <hesitation> mavaomo awoga awoku u anikuni wemama yemiva <hesitation> miga ghon-ghon mivada gavohimi mivaghon ghon ruda iya-adavemi lnai va ghon ghon so <hesitation> egahia nimaya miga eghon-eghon manimiga miami kunami i aniyeta eghon-ghon ekpa so onimama norana-gan abeyemevenihe wevara ekra wea. <hesitation> e wemahumi avemuwe rewishmiga anowishmiga ni wena rawishega ahia weni enagava ami ebuweniyea we we vovniguo <hesitation> eomiweyita nagavesacarawa éé becuase amiso mama ọ- o nimeve mivamumi nobubu egasogaor megaverora mewe eselebua obiu miwe mio e vani hin meni agin hietanfiu ogia owemuta mevdiaru weken ok awenakra anivinaero ogageladi <hesitation> aivo wenavo hiamiobiganaye gaogiomo vemini ivohuayi school bimehiye munlipa yowaebehi <hesitation> ohiyen mevimuniya yowaeba oagayayohi so mina mama woselaboa obiu awemili anami nweunimina a a <hesitation> eroemigasaobgro matitise eni eboma adagemiyerena mabia a ghon-ghon ana ghon- ghon ni oniyemio mivapa ebeveisaboyemiseyo wegaraginae <hesitation> magi bait a a oniogasha yemiseo evhiwovaganigea mahirere awo sou sora e onihi winonih win onihi win onani onani onani onani a onani onani onani onioyemeo but opami justi galoho nigagihn anohn ni wuma eih <hesitation> ehin edanimere ga maniga <hesitation> amokotayota epatuve awega adogaghii onivaweyemio but aqaniqo qapayuve na aqiaiyo qhon qhon owo qaéé owonin a oniqash ywmiqave ruda weavawanive odiniwea <hesitation> ovenove tawhoni eqevqasesa ehiavinbubu oaroiatayemilaqaqa but miado- hie eqhon qhon naveni a a oyemuh oashe ondivanawega migariginiga. patuve agimahirere niga a hensha yemiqao <hesitation> oaze odanaga miwoseleboa biu <hesitation> abimimi nidayeke gohia omama <hesitation> sime eqhon qhon amibasega eqhon qhon vwnigana weqatobuwe weqaworiao <hesitation> wonariao aniriniovezeaqa. Ehim aaqhon-qhon ni oapa evnigani amivhia raniqani qara nghon-ghon ni awokohiye a qhon-qhon oayemio oashe miadishir ball ramiwomama a qhon-qhon miaqave deqaminaye woqe- ball ra ehoharatimo a a we nayemahi wenoyemahi aqhon aqhon owoqa yemi <hesitation> ara domia <hesitation> anovaqana ehinebe tavaqahon a azaqotara ziaqoura wè oniamiropa iro-okdia akamiodanile eqahi omostik mibadiahie but oselebua oho dolenidai aminime just aqave seleboa raobo siemọko <hesitation> mehonawe mehekuma vanimiye qhon-qhon mevagaroqa qhon-qhon abayemi oanihiunyimi ero-oni qahi efeoababuqa abamireq lrose siso.